Ah zah zao kao andeha à Siberia akagny ai, <hesitation> satria zao agn somary mangatsiatsiaka, de raha ataoko agnaty valisenahy zao ai: ah zah mitondra bottes de mitondra fôbas, mitondra satro-ba, de mitondra paltô leha mbô tegna hoe mafana regny, de mitondra caméra koa mbô angalangalagna sary atao souvenir.